<hesitation> hui nda nakon hu'in nda nakin həkin ma tsamagɨ kina ndaɗuwagəkin migi tsaman gakina ndaɗuwagəkin gam hɨkin nda hɨkin ko haniyami nda nəə shi <hesitation> nakon ndaɗuwagən həchi ni vəkinga shibwan hɨchi ni hɨɗadɨkinga hɨchi ni vəkinga mbiin achi hɨkin mɨfa wuragən ma hɨkin mɨ tsama monki tsama gɨkina monkin ndaɗuwaginə nɨn əə gam hɨchi ni nda həkin kohaniyami ndagən hu'in hu'in ma aki tsamagɨkina ndaɗuwagə kin gam kohaniyami hɨkin achi hɨkin mɨfa wurangə wura ndaɗuwagəkin ma tsamagəkina ndaɗuwagəkin nɨnnə'ə gam hɨkin mɨ mgbəə rəhokin hɨkin mɨ mgbəə tsamankɨn Hɨkin ma ma kohaniyami ndakin ni tsamagɨkina monkən manənəə ndaɗuwaginə hɨkin kafa wura gikiwarigən kullum hɨkinka vəchi ka dɨməkin aɓigəkin hɨcha vəkin shibwan hɨcha vəkin mbi'in ndagənni ko hani yami tsamagɨ kina ndaɗuwa achi ndəɗangən yakechi ma achi mə hərə ho'on mɨndən mɨ dzɨngən nda ho'on achi ndaɗuwa mɨ dzɨ ahatə hɨchi mɨ naha ho'otə mɨ naha ndaɗuwa hwayagɨchi hɨcha shi jaa ndaɗuwa hɨchi ni tsamaga mɨna monkin nəə nəə nji ndaɗuwa ho'o nənəə so ndaduwa <hesitation> hu'in nda nakin tsamagɨkina ndaɗuwagəkin gam hɨkin kullum ndan ndan tən nza.